الوظيفة اللي راح أكون سيء فيها إلى حد كبير هي الوظيفة إللي ما فيها حركة بشكل كبير، لأني أحب أتحرك وواجد أحب أغير مكاني، ما فيني أكون في المكان لفترة طويلة، هالشيء واجد ممل بالنسبة لي.